<hesitation> re rani rcaz ru quit ra ni na’ boli, boli, por que te’ga ra canch par quitnu, nicza ra paloty, pur zy pur loo gye nah ra cahn re’, tennis nare’, pur te ra herramient gun raba gus par ranii, ni nazh lo gye nare, chi cat nandiza raba zhin rgyt buny za nicat za, riazh zaru gitchel raba, ra fut bol american ghina, cat nadiny za loo camp, zara ni rdyd loo tele, za ra ni na pis try, na ara canchry, re’ pur loo gye, pur, pur zhan barang na’ re, chi, tega’za ra paloty gi nez ree, bueno, queet zany ghitchel nii va, nic za ra’ raquet gui, nocza raa guizh du’ igy, guizh du nirca lagy canch gy tega re’, cat za nandy raba zhina na ra reglas ni un’ loo jueg gy chi gitchel raba quit raba ra tennis ghy, tegha za tu nu’ guizyd lara va, tegaza, rani valy zhga rchel, tegha ra mez par ghisyd rany, ni’th za rany cat nudi za ra mez ghy nez re’.